Aminay aty zen̈y, amin'ny ankapobeany, lanin'olo amin'ny fondro-tran̈o isaka fanjava eo ho eo amin'ny efa-polo arivo Ariary firaka ray tapitrisa ariary eo dônko e, izaho matoky.